إني يكون عندي قو القدرة على التحكم في الماء، لأن الماء هو مصدر الحياة وشيء أساسي لنا، لأن بدونه ما نقدر نعيش وبقدر أساعد في الزراعة وتوفير الموارد وكمان التحكم في الماء يعني أقدر أستخدمه لإنقاذ الناس في حالة الطوارئ، مثل الفياظانات والنار، بس أعتقد أن الماء له تأثير أكبر على الحياة اليومية.